<hesitation> ayuu naanaa ɗum colleel baaa ngam kaanjuum walaa fiira. Walaaboo hunde piroo jiiin nden walaa koo nandiniiɗum beee lenyool <hesitation> e geer tooɗe mallaa choolii.